тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
қайырлы күн
саламатсыздар ма
менің подкасттар әлемімнің үшінші аптасының екінші эпизодына қош келдіңіздер
бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз ол қайырлы таң немесе менің идеалды таңым деп аталады
бір қыз өмір сондай қысқа маған көбірек уақыт керек деп мұңданған шағымданған деседі
сол кезде жанында тұрған адам ертерек оян деп жауап беріпті
шынымен де өмір біз үшін берілген сыйлық
сол сыйлықты біз күнделікті күнімізде әрбір атқан таңымыз бен батқан кешімізде шынымен де қолданып оның қасиетін біліп жүрміз бе
ерте тұру арқылы біз өз өмірімізді өзгертіп сол сыйлықты толығымен қолдануға мүмкіндік аламыз
аристотельдің жоқ бенджамин франклиннің сөзін алайық
ол кісінің мынандай сөзі бар екен
ертерек ұйқыға жату мен ертерек тұру адамды сау ақылды әрі бай ете түседі
одан кейін қазақтың да мақалы бар
ерте тұрған ердің ырысы артық ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деп
ертерек тұрсақ біз көбірек і мақсатымызды орындауға көбірек уақыт ала аламыз
ерте тұру арқылы біз не істей аламыз
біз ең алдымен денімізді сау ете аламыз
оған жүгіру немесе түрлі жаттығуларды алуға болады
бұрындары мен ерте тұрған кездегі бірінші істейтін ісім ол жүгіру болатын
сол арқылы мен күнделікті өмірдегі ы дене шынықтыруға кететін уақытымды яғни дене шынықтыру деген ту ду листымдағы бір мақсатымды сызып тастап бір күн бойы ары қарай демалып жүре беретінмін
ы қазіргі кезде кроссфитпен айналысып жүрмін
бірақ та кроссфитті таң ертеге қоя алмаймын
өйткені кроссфит мен үшін сәл ауырлау
және одан кейін бүкіл энергиям кетіп шынымды айтсам шүберек сияқты болып қаламын
сондықтан оны кешке қойып жүрмін
алайда егер де сіз бір і жүгіру немесе жеңіл жалпы жаттығулармен айналыссаңыз йога сияқты жаңа қазіргі кең танымал түрмен айналысам десеңіз бұл таптырмас уақыт
одан кейін біз кітап оқи аламыз
өзіңіз көптен бері армандап жүрген кітаптар
келесі өзіңіз көптен бері армандап жүрген жобаңызды бастасаңыз болады
одан да басқа оған көп істер істеуге болады
мәселен сеніңіз ы медитация жасаңыз өз өміріңізге шолу жасаңыз немесе алдағы күнге жоспарлармен де айналыссақ болады
шынымен де ерте тұру ол сондай ғанибет пен тамаша
өзіңіз елестетіңізші

таңғы өзіңіздің рутинаңызды әдемі ете түсу үшін таңғы асыңызды да әдемі етуге тырысыңыз
мәселен ұйықтар алдында дайындап қойыңыз
мен мына тамақты ішемін
немесе і жеміс жидектерді дайындаңыз
сөйтіп бүкіл күніңізге энергия жинауға үлкен мүмкіндіктер туады
таң кезі ол жұмысты өнімді әрі тиімді істейтін ең тиімді сәт
себебі бұл кезде бізді ешкім мазаламайды
нәтижесінде біз өзіміз қойған мақсаттарды орындауда ең бір тиімді сәттер деп айтсақ та болады
мәселен егер де сіз көптен бері ойлап жүрген бір мақсаттарыңыз болса әрбір таңға сол мақсаттарыңызды бөліп ақырындап жоспарлап қоюды белгілеп қойыңыз
мәселе дүйсенбі күні таңда мынаны істеймін ал сәрсенбі күні таңда мына жоспарым бойынша жұмыс істеймін деген сияқты
содан кейін соңғы кезде өзіме үйреткім келіп жүрген нәрселердің бірі ол ояна салғаннан кейін телефонымды алып жүгірмеу
яғни ештеңе тексермеу әлеуметтік желілерді қарамау почтамды тексермеу
нәтижесінде бір екі сағат болсын өзіме бостандық еркіндік беремін
және де телефонға байланып қалған тәуелділігімді де азайтқым келеді
ерте тұру үшін ең алдымен ерте жатуға дағдылану керек
бұл біздің бірінші намбер уан ережеміз
ұйықтайтын уақытыңызды белгілеп алдын ала жоспарлап қойыңыз
келесі нәрсе ол ерте тұратын уақытыңды белгілеу
өзіңізге үлкен тым үлкен амбициозный пландарды қойып бүкіл жоспарларыңыздың күлпаршасын шығарып жүрмеңіз
ең алдымен он бес минутқа ерте тұрып жарты сағатқа одан кейін бір сағатқа ерте тұруды дағдылану керек
кейін ақырындап өзіңіз қалаған уақытты белгілейтін боласыз
бірақ та егер де таңғы сегізде тұрып жүріп бірден бесте тұрам десеңіз ол сіздің денсаулығыңызға да психика миыңызға да үлкен әсерін тигізеді
сондықтан үлкен заттарды асаймын деп кішкентай заттарға да ие болмай қалып жүрмеңіз
келесі нәрсе ерте тұру үшін біздің бір күшті тамаша себебіміз болу керек
өйткені таңертең оянған кезде өзіміз білетіндей біздің миымыз сондай дебатер керемет ол талдағанды жақсы бір сылтаулар тапқанды жақсы көреді
сондықтан ерте тұруға бір ереже болу керек
мәселен мен салауатты өмір салтын бастаймын ерте тұрып жүгіруім керек
немесе менің мына жобам бар
сол жобаны іске асыру менің өмірім үшін өте маңызды
демек маған ерте тұру да маңызды деген сияқты өзіңізге себептер жүйесін қалыптастыруға тырысыңыз
бірақ та тек қана ерте тұрып алу мақсат екен деп ерте тұрып алып тек блогтарды немесе әлеуметтік желілерді ақтарып отыру ол біздің басты мақсатымыз емес
сондықтан көбірек пайдалы өзіңіздің өміріңізге мән беретін өзіңіздің өміріңізді сәндіре кететін бір себептер жақсы бір маңызды жолдарды ойлап тауып сол арқылы ойлануға тырысыңыз
бір күні біз де томас джефферсон сияқты ерте тұратын адамдардың қатарына қосылармыз
ол кісінің мынандай сөзі бар екен
соңғы елу жылда күн мені төсегімде ұстап алмады деген
әрине мен бұл ұлы сөзді тура аудардым
алайда оның мағынасы ол кісі соңғы елу жыл бойы күн шыққанға дейін оянды деген сөз
осылай біз де күн шыққанға дейін оянатын тамаша продуктивті адамдар қатарына енейік
айтсам таңертең оянғанда тірі болудың яғни дем алу ойлану рахаттану жақсы көрудің қандай бақыт екені туралы ойланып оянайық
күніміз сәтті өтіп әрбір таңымыз бізге жақсы жаңалықтар алып келсін
кездескенше
хей сізге кішкентай құлақ қағысым бар
егер де сізге менің аудиоподкасттарым ұнап жатса онда ары қарай қарым қатынасымызды бекітіп нығайтқанға қалай қарайсыз
мен фейсбукта тамаша жыл деген парақша аштым
ол парақшадан сіз менің аудиоподкасттарым және подкасттарға арналған менің блог посттарымды оқи аласыз
нәтижесінде ешқандай постымды жіберіп алмайтын боласыз
ол үшін фейсбуктың жоғарғы іздеу бөлігіне тамаша жыл деген сөз тіркестерінің бірін енгізіп менің бетімді тауып ары қарай лайк басып фоллоу деген белгінің батырмасын бассаңыз болады
нәтижесінде сіз бен біз байланыста боламыз әрқашан
сонымен бірге талшын нүкте ком деген вебсайтым да жұмыс істейді
ол жерде де подкасттың және түрлі блогтардың барлығы отаны сол жерде
солай ары қарай қарым қатынасымызды бекітіп байланыста болайық